<noise> Ah e tong lakman ep wuvurnah areh toli a- reh wur <noise> barim sah api ding ep wuvur ning areh khep ilar itik ep wur na bobolos areh wuri. <noise>